Rehefa mampianatra ny zanako hitaingina bisikileta ah-ako, dia <hesitation> mitazona avy aoriana. Dia manaraka azy eny aloha mandra-pahitany ny <hesitation> fandehany hoe ahoana no tsy hampianjera an'ilay bisikileta rehefa mivoy izy. Ampianariko azy ny hoe <hesitation> tsy ny pneu eo aloha no jerena fa ny làlana any aloha any. Fa raha vao mijery ny pneu eo aloha ianao an, dia mianjera